Pues neh nechpaktia okachi tlen clarín iwan zote, poque yeh okachi nekahki, okachi wehkawa, kualtis tikpakas ome bultoh ika yen xapo, porque tlen polvo yeh como son atl kiwika, yeh machneli nelah kikitzki n tzotzoltih. Pues achtoh, achtoh kihtowa otlapakawah ika se n kamohtli kiliah chichikamohtli, yeh kihtowa ika otlapakayah porque nekan yeh kemih xapoh, tos ke cuando nekan kipanoltiliah n tzotzol ya kihtowa igual kisa kemih n espuma, iwan se yaya asta ich weyatl, wehyka ke yawin iwa n ibultoh kimamahtokeh. Axkan ayakmo. <noise> pues neh nikihtowa lavadora ke amo neli kikixti nekan sokitl, kemanian ompa kinkalakiah tzotzontlih iwan playera ihtikisa okitlah sokiohkeh tlen istakeh, iwan son keh weltah keh kinmaka porque nekah amo neli nekan kintallaroba. <noise>